साइकिला मुख्य भाग क्य क्ये छिन। सबसे पलि व्हंद फ्रेम, जेते हम ब्वोलदन छिन साइकिले बॉडि। तेका बाद साइकिल मां द्वी पहिया रौंदन लग्यां। येका अलावा द्वी पैडल रौंदन लग्यां। यो दाईं तरफ, यो बाईं तरफ। येका अलावा साइकिल मां सबसे मुख्य भाग चि जंजीर, ज्वो द्वियूं टायरों ते ज्वोड़दि चि। द्वी पहियों ते ज्वोड़दि चि। और यीं जंजीर ते एथर बणोंणों ते हम पहिया, पैडल मारदन। येका अलावा साइकिल मां ब्रेक रौंदन लग्यां, ज्वो स्टेयरिंग व्हील व्हंदि तेका बगल मां ही पैडल रौंदन लग्यां साइकिल मां । त यि मुख्य भाग छिन एक साइकिल का।